Este pus ekiti tu kawau klakgati kliwa e ama mole chi lhawakan e kgama takgalhwanan e talhawaya xa tawaya xa arroz e chono para xa liwa paxn xa liwa xtilan e chono na tu kgama wampara e kgalhwat tatsiliya lhalh na kgama tsama e chon tsamalhi nanuntsa ama este na tsawaparaya nipx nalaksita na lakgmakapina cebolla lakgmakapina pakglchu chono pin e chino para tawakutuna tina queso pus na tsa lakgmakapin este chon tu waniparakan chile relleno aman pin e nakpupuya na namujuya nak bolsa laki tse na makgxuy akxni na kaxlhaway i pus na makganiya xtaltsa laki lha lhkakaxnin katiwa e chimpara talhawa laktamaknukutun kawau tsamalh queso tuxaxtonkglh chimpara tsamalhi xa liwa xtilan na na lakgstit Chon tsamalhi pus na thawaniy na talhaway kgalhwat na li kgesilikutuy tsamalhi, pus nalhawaniy ksalsa naxpupuy min pakglhchu, ho min pin, i na suakgay tina kawawi stina na- na- na munuy chuchut na tawila pus nunts na kamujuy, <hesitation> wix katsiy para tawakutun para arros osu xa espaguetti tun tawakutun, <hesitation> pus nuntsa na lhaway para mun chuchut <noise> para tu kawau xa- xamaracuya, osu para xa laxux, tu kawawi lama tse na taway xa chuchut na lhaway.